Han niq'ar ke janaj k'ulub'm kiroo na payam taqee' onteera awuxpach taqee' y suq ak'ux nawii' nriwii' q'ojoom nriwii' b'iich naxajwa re'e na nawik'am qa la la awarieenta man k'eh re' wach juntz'ip reh tah nak'ohqa qa demasiaa reh na reh reh onteera suq rik'ux chiwii' man wii' k'aa y je're' niq'ar han ke kiroo janaj k'ulub' je' nireej han je' je' reh nk'ulub'ja han je' re' kiroo